Toetra sy manam-paharoa agnanan'ny pore- a perroquet <hesitation> intelligenty a satria mahay magnaraka feoagna vorogna hafa izy ankôtran'ny feogny ma- afaka magnaraka ôhatra hoe misy feoanà martin de afaka s- <hesitation> sokombagniny iny arahiny de afaka ôhatra hoe magnana tompony izy de ampegnarin'ny tompony mizaka izy de mahay mizaka magnaraka te magnaraka re zay raha zakegny tompony zany perôke.